Bueno, ñintoo jenarati chií este, tuo ñtukute in nuu tuññiiñ yere ió, ioo baloo lullii in nuu este ñintii sonií, pues kuu tuo kuu kaantuu te tuo te choro ñuu ti kiti jenoraíti, ññtiiñ buoun te ñnuu ñduoudiiñ saa tuo este yuu chií ñíñí, kee yoti te kaa jiñoti tiññi see luliií jenoraíti.